Rehefa zaho magnandro amin'ny fianakaviananeh zany a de arakaraky habetsakananjy akeo mi raha ohatra hoe maromaro ma i raha ho atokoko io an de mampiasa épices maromaro zaho, raha ohatra ma bitibitika de arakaraka an'izany. Aleko ohatra fogna hoe rehefa amina dessert de afangaroko la vanille ohatra nefa rehefa amina ro ndreka koà an poavra ataoko somary hoe misimisy mi.